Min kam, mi suɓii mi waɗa rayuwa to babal pewngal, to babal marngal pewri, gam babal marngal pewri to a jooɗake to maa ngal, a walaa asitina, ɓanndu ma foo'ata, ɓanndu ma wulata, laral ma nanay belɗum, ɓanndu maa nana belɗum. So pewri wannima maa, sey ndaɓɓita kare pewri gaata.